केची नो काम केची नो काम रहे कापड़ा कातर नौ धागा। कातर नौ ने चीज नरम चीज काई भी कातर ना काम दे। कान्या कातर ना काम दिदे तैन घहर में काई भी चोटी मिटी। चीज काटिन डिजाइन बनावनो <hesitation> नाना। नाना पूर्या काई डिजाइन बनावचे केची बाट काटिन बनाई। सकते हैं कागच रहे पन्नी रहे रेट परकार ने चीज काई जे। काटिन तेरे डिजाइन आताल दी सकते हैं नो प्योग घहर मां। पड़तर होई।